Reediiji kam ɗi ɗon feere-feere, e woodi taƴaanga e woodi nga taƴaaka, e woodi gaɗanaaka kwaakwa e woodi nga walaa, e woodi pamara e woodi mannga.